Min ɗinge shinkapa, min belimai dong, bom ɓele min pemai, min jobumai, min ɗingimai, min ɗingimai, bom ɗinge bowai ara yikiu am yimai gin mot, am pate mot ginj kimba gin buro. Bo ara yiki, am ɗingi mai, ko jolof am dingimai, bo ara yiki am ɗingimai ɗum gin ara. Min tumai, shinkafa kam min ɗingimai kishimi, min ye mot, ye kimba bowoi ara yikiu, min ye mot min ye kimba min dingimai da jolof min tumai, shimi puroguru a bini min tumai, shinkafa min ɗingemai, la barka ma ji puro min ɗinge shinkafa shinkafa min ɗingimai sasai woi gin pashiu, min ɗingimoro la barka ma ji puro, shinkafa kam. Shinkafa shimi she pare ko apono, boku twi apono gangire bo yiki ɗe ka shinkapa. Ka yambe kumat ka tumai. Bo ye kumat bonko rap ko shinkafai yiki ka ye shinkapa ka tumai, shimi wom min yimai, shimi puroguru a ɓomu ki shimi shinkafai gin mori mun tumai. Bona wai ara ɗim am ɗingimai gin ara. Bo woi ara yikiu am ye jolof mani am tumai, me min tumai shinkapa, shinkapa woi pashi mani yikiu, min tumai, ɗingimai ɗum kishi mi. Boko jobe aka yakghai, bo puwa laki aka yakghai, kai yakghai sosai, kai jobumai silak, kai patimai ko wati, shi ɗingima, shji ɗingima, shi ɗingima, ka dushe kimba, ka do ye mot, ka tumai, la barka maji puro, min ye kishimi Dingimai min tumai, woi wonduwoi mini ɓala woi min yimaiyu, min yimai la barka mondo, la barka mondo, labarka mondo, la barka mondo, la barka mondo. Shinkafa kam min ɗingimai min jobumoro, yakgharo <hesitation> bo puwa laki min almai anjo bumai silak min ɗingimai min tumai. Bamu ye shimiu min dushe kimba, min ye jolof, min tumai dai shimi min tumai, woi wonduwoi nini ɓala wo min tumaiyu, tumai la barka ma ji pro min tumai la barka mondo shinkapa kam min tumai sosai, jobumoro porma silak min dingimai min tumai, shimi bowoi shinkapa yikiu min dinge, min twi apono dai la barka maji pro min tumai kam, bo shinkapa mi tumai sosai ma gin mot, ana woi ara yikiu aku ɗingimai ka tumai gin mot. Bo ɗe ma woi ashi yikiu kishimi aku ɗingimai aku tumai gin mot. Shimi wutau wi kenan kullum, la barka ma ji puro, mu godiro, mu godiro mu godiro